أكتر شي رومانسي رأيته صراحة شفت اثنين متزوجين كبار في العمر <hesitation> ماشيين <noise> في حديقة وماسكين إيدين بعض، و- وحتى إنهم كان عندهم وجبة، يعني محضرين وجبة <noise> وبيأكلوا مع بعض وكدا، فحسيت إن هذي لحظات الحب الحقيقي.